<hesitation> Raha ohatra hoe ahandro akoho an, de volo- vonoina aloha ny akoho, de apa- apahindrano, volo- de volosina izy, de avy volosina izy de ta- tapatapahina, de avy tapitapahina amizay izy an de atao agnatina, atao agnaty vilagny an de adebaka aminà ambonina afo, de tonga de atao, <hesitation> ampiarahina amin'ny sakarivo an, de ampiarahina amin'ny menaka an, de atao rano de avela mangotraka akao de elaela izy de malemy de atao aherina atao sauce am'zegny hoe tomate tongolo.